Eh ɗokam masin handi naftira be ndabbawa Ko feewi e waɗtude goɗɗe tawa e jeyaaɗe? Ko oon feewi, tawa woɗɓe ummora ɗum, ko haɓo e miijeele e haɓɓuɓe. Kono, to no ɓuri fayde e hokkunde ngoodi goɗɗi e darnde, ko oon feewi e famɗe waawɗi. E hoore mum, ɗum waɗi ko haɓɓo e laawol humɓe e dakkunde lefi ɗi na'i, tawa no woodi ɗum e sariya ndiyam tawa neɗɗo